जुत्ता तमान प्रकारके रहतियाँ। जुत्ताक प्रयोग, डिजाइन आउ अबसर अनुसार बर्गिकरण करे सकतियाँ। लोगुन पैन्धना जुत्तामे फरमल जुत्ता अन्तरगत अक्सफोर्ड, डर्बि, लोफर, दैनिक प्रयोगके तहन स्नीकर्स, क्यानभास, बुट्स, स्पोर्टस जुत्ता अन्तरगत रनिङ्ग सूज, हाइकिङ्ग, बुट्स, ट्रेकिङ्ग सूज। मेहरूवन जुत्तामे फल्याट्स बेल्ली सूज, स्लिप आन, हिल्ह अन्तरगत स्टिलेटो, ब्लक हिल्स, वेज हिल्स, स्यान्डल्स, स्पोर्टस सूज। बच्चा भरिन जुत्ता अन्तरगत रनिङ सूज, स्कुल सूज, स्लिप आन बुट्स आदि हैँ।